Технологияҳо иртиботро зудтар ва осонтар карданд, хусусан бо воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ. Онҳо имконият медиҳанд, ки одамон бо ҳам дар тамос бошанд, новобаста аз ҷой ва вақт. Вале баъзан муносибатҳои виртуалӣ метавонанд муносибатҳои ҳақиқиро иваз кунанд.